Ihó no nria ñoo ihó nria kanú, na kuxhi ngua nriá niute niuté kanó ta uno dita nró yaxi ditanó detá uno nria nrukano ihó capulin tú nani kuin no capulin te nradá nró nó nadanróno capulin, ihó kuana kano capulin ihó <hesitation> limá ihó nrida nritanó hun xaku ndó lima yuté kan.